Kissinii won birii kabdi won ishian toko birii won taa irrit beekenu mambo sciencetif plospiansif iyo maths lugha ishin dubetinen igiric language mambo litreture taane lila faan jirti jarr woo bares tok platofif iyo alicetotol faa na aminen mambo dinianeni protestik region kabdi amine mambo baresanen lila faan jirtie